Tuttu è pòssibili. Sulu vìnciri la morti non si po fari. Lu problema nun è si è o no è possìbili. Lu problema è ca nun si voli la paci. Si sulu si vulissi la paci, s'ottinissi. Bastassi ca ogni Statu si didicassi a li cosi propi, senza jiri a ncuitari l'àutri Stati. Bastassi migghiurari lu diàlogu e nun ci fùssiru chiù guerri. Ma la paci nun cunveni a tutti. Senza chiù guerri, cu' fàbbrica armamentu di guerra putissi chiùjiri putìa.